اول شي الادوات المطلوبة مفك براغي تأكد من كل الاجزاء موجودة شوف الدليل بسرعة حط القاعدة وثبت هذي البراغي بعدين احط الجوانب واثبتها اذا في ارفف او ابواب ركبهم تأكد انه متواجد وبس سهلة وسريعة